Hidəu, gbək, mɨdfəng, fwaɗ, tuf kwah, mɨskataa, fwafwaɗə, taambiɗa, pu, pu kaha hidə, pu mbɨchi, gbək, pu mbiɗi mɨɗfəng, pu mbɨɗi fwaɗ, pu mbɨɗi tuf, pu mbɨɗi kwa, pu mbɨɗi mɨskaata, pu mbɨɗi fwafwaɗə, pu mbɨɗi taambiɗə, mgbammaashi, mgbammaashi hidə, mgbammaashi gbə, mgbammaashi mbɨɗi mɨɗfəng, mgbammaashi mbɨɗi fwaɗ, mgbammaashi mbɨɗi tuf, mgbammaashi mbɨɗi kwah, mgbammaashi mbɨɗi mɨskaata, mgbammaashi mbɨɗi fwafwaɗa, mgbammaashi mbɨɗi taambidə, mɨɗfamashi, mɨɗfəngmaashi hidə, mɨɗfəngmaashi gbək, mɨɗfəngmaashi miɗfang, mɨɗfəng maashi fwad, mɨɗfəngmaashi fwad tuf, mɨɗfəngmaashi kwah, mɨɗfəngmaashi mɨskaata, mɨɗfəngmaashi fwafwadə, mɨɗfəngmaashi taambidə, fwadmaashi, fwadmaashi mbɨɗi hiɗə, fwadmaashi mbɨɗi gbək, fwadmaashi mbɨɗi mɨɗfəng, fwadmaashi mbɨɗi ruf, fwadmaashi mbɨɗi kwah, fwadmaashi mbɨɗi mɨskaata, fwadmaashi mbɨɗi fwafwaɗa, fwaɗmaashi mbidi taambidə, tufmaashi, tufmaashi mbidi hidə tufmashashi mɓɨɗi gbək, tufmashashi mbidi mɨdfəng, tufmashashi mbɨdi fwaɗ, tufmashishin mbɨɗi kwah, tufmashi mbɨdi mɨsko ata, tufmashi mbidi fwa fwaɗa, tufmashashi mbɨdi taambidə, kwah mashashi Kwahmashi mbɨɗi hidə, kwahmashi mbɨɗi gbək, kwahmashi mbɨɗi mɨɗfang, kwahmashi mbɨɗi fwaɗ, kwahmashi mbɨɗi tuf, kwahmashi mbɨɗi kwah, kwahmashi mbɨɗi mɨskoata, kwahmashi mbɨɗi fwafwaɗə, kwahmashi mbɨɗi taambiɗə, mɨskaatamashi, mɨskaatamashi mbɨɗi hidə, mɨskaatamashi mbɨɗi gbək, mɨskaatamashi mbɨɗi mɨɗfəng, mɨskaatamashi mbɨɗi fwaɗ, mɨskaatamashi mbɨɗi tuf, mɨskaatamashi mbɨɗi kwah, mɨskaatamashi mbɨɗi mɨskaafa, mɨskaatamashi mbɨɗi fwafwaɗə, mɨskaatamashi mbɨɗi taambidə, fwafwadə maashi fwafwadəmaashi mbɨɗi hidə, fwafwadəmaashi mbɨɗi gbək, fwafwadəmaashi mbɨɗi mɨɗfəng, fwafwadəmaashi mbɨɗi fwaɗ, fwafwadəmaashi mbɨɗi tuf, fwafwadəmaashi mbɨɗi kwah, fwafwadəmaashi mbɨɗi mɨskaata, fwafwadəmaashi mbɨɗi taambidə, taambɨtəmaashi, taambidəmaashi mbɨɗi hidə, taambidəmaashi mbɨɗi gbək, taambidəmaashi mbɨɗi mɨɗfang, taambidəmaashi mbɨɗi fwad, taambidəmaashi mbɨɗi tuf. Taambidəmashi mbɨɗi kwah, taambidəmashi mbɨɗi mɨskata, taambidəmaashi mbɨdi fwafwadə, taambidəmashi mbɨɗi taambɨdə, <hesitation> taambidəmashi mbɨɗi hiɗəu, taambidəmashi mbɨɗi gbək, taambidəmashi mbɨɗi mɨdfəng, taambidəmashi mbɨɗi fwaɗ, taambidəmashi mbɨɗi tuf, taambidəmashi mbɨɗi kwag, taambidəmashi mbɨɗi mɨskaata, taambidəmashi mbɨɗi fwafwadə, taambidəmashi mbɨɗi taambidə tamerə, haaru nda hidə, haaru nda gbək, haaru nda mɨdfəng, haaru nda fwaɗ, haaru nda tuf, haaru nda kwah, haaru nda mɨskaata, haaru nda fwafwaɗə, haaru nda taambidə, haaru nda pu, haaru nda pu mbɨdi hidə, haaru nda pu mbidi gbək, haaru nda pu mbɨdi mɨdfəng, haaru nda pu mbɨɗi fwaɗ, haaru nda pu mbɨdi tuf, haaru nda pu mbɨɗi kwah, haaru nda pu mbidi mɨskaata, haaru nda pu mbɨɗi fwafwaɗa, haaru nda pu mbɨɗi taambidə, haaru nda mgbammashashi